oyi ro dia wabe tun oyi lena do mi to o bɛ wara wa tun dia han di han dia be ya do a benɛ do we fari nu ma tete do sin mɛna pere infin sin mɛna baduo infin sin mɛna <hesitation> basi han besina ma tete ma dure ma dure <hesitation> mu bere so cruru wa we jisa mu bera so wa'a nu na abun han co a wa tun diro be